விலங்குகள் அல்லது மனிதர்களைப் போலவே தாவரங்களும் வலியை உணரவில்லை, ஏனெனில் அவை வலியை. அனுபவிப்பதற்கு அவசியமான நரம்பு மண்டலம், மூளை அல்லது வலி ஏற்பிகள் (நோசிசெப்டர்கள்) இல்லை. இருப்பினும், அவை தூண்டுதல்கள் மற்றும் மன அழுத்தத்திற்கு பதிலளிப்பதற்கான அதிநவீன வழிமுறைகளைக் கொண்டுள்ளன, அவை சில நேரங்களில் காயத்தின் எதிர்வினைகளை ஒத்திருக்கும். எப்படி என்பது இங்கே. இரசாயன பதில்கள். ஒரு செடி சேதமடையும் போது எகா, ஒரு இலை வெட்டப்பட்ட அல்லது உண்ணப்பட்டால், அது ஜாஸ்மோனிக் அமிலம் அல்லது எத்திலீன் போன்ற சமிக்ஞை மூலக்கூறுகளை வெளியிடுகிறது, இது காயத்திற்கு பதிலளிக்க உதவுகிறது மற்றும் அருகிலுள்ள தாவரங்களை எச்சரிக்கலாம். இந்த சமிக்ஞைகள் தாவரவகைகளைத் தடுக்க நச்சுகள் அல்லது கசப்பான-சுவை கலவைகள் போன்ற பாதுகாப்புகளைத் தூண்டலாம். மின் சமிக்ஞைகள். தாவரங்கள் அவற்றின் கட்டமைப்புகளுக்குள் தொடர்பு கொள்ள மின் தூண்டுதல்களைப் பயன்படுத்துகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, மிமோசா புடிகாவின் டச்-மீ-நாட் ஆலை இலைகளைத் தொடும்போது, அவை தாவரத்தின் வழியாக பயணிக்கும் மின் சமிக்ஞைகளால் மடிகின்றன.